دراسة الاقتصاد والمالية مو شيء اساسي مو لازم الكل يدرسه يعني ما بيكون له فايدة لانه يعني اهي- اهي تتعلق بموضوعات يعني ما تدخل في حياتنا اليومية فمو لازم الكل يتخصص فيها ويعرفها